गिलहरी जाड़ा के समय अपन पूरे परिवार के साथ खाये पिए के सामान इक्कठा कर के रखथे अउ सभी लोग एक साथ एक घर में रथे जेकर वजह ले घर में गर्मी बने रहेल।